एक सामान बाजु जन की गिटार बजन का खातिर सबसे पेली हम ते शि तारिका सी पकड़ा। वेका बाद तारु ते अगलीयो सी दबे ते नोट्स बनावा। पिकिन से तारो ते बजावा। अभ्यास की गेल लय और राग ते समझ फिर धीरा धीरा गति और जटिल ते बधावा और संगीत की भावना ते व्यक्त करना पर ध्यान देवा।